La xen ga la jan jná dsa my güii <noise> e xe my güii lajy e jmⱥⱥ re jïna bii e xa kieera lajy kadsaa e xa kieera, a i xen i re lí juó’ re jé’n, a exa ‘móó’ kiéé’ a i xen i re lí fó’ re fá’ ere kýn, re kuɇɇna ‘no la’ ‘néé’, kuxi ï, kie e lyn e xebana e ka iéna jú bíí a ixen jia’ ga i re lí fó’ re jmⱥⱥ býna e lóra e re ngyra e re jmⱥⱥra í’ ere jmⱥⱥra, ejö e ixen i re kí fó’ ere dxá ‘móó’ kié’kiéé’ kö my güii kiera jná dsa my güii kie’ e la lyna e ka kuɇn jná juiira ba e kïï kiééra ejö e a e xa ‘móó’ kiéé’ e jö ba e líi e ma re jünna my ⱥⱥ í’ my lɇ i ma xena liilɇ i xen lii lɇ my guoo’ lii lɇ re jlá’n jan ú’na jan familia, jan amigo jan i kuíi na kie xa jmⱥⱥ li jöe a exa ‘móó’ kié’ u jï’ kieera jná dsa my güii, la nɇ ‘néé’ lɇ köö dse dsáá jná e <hesitation> e u jï’ kieera jná dsa my güii.